كنفضل تكون عندي مكتبة شخصية ديالي اللي غادي اكونو فيها جميع الكتب اللي تكتبات حتى لدبا هكا غنقدر نقرا اي كتاب بغيتو و نتعرف على المعلومة كيما هي تكون حقيقية من المصدر ديالها و غادي نمي المهارات ديالي غادي نمي التقافة ديالي فجميع الميادين